Haqiqiy baxtga erishish odatda qiyinchiliklarsiz oson emas, chunki baxt ko‘pincha ichki rivojlanish va hayotiy tajribalar orqali keladi. Qiyinchiliklar insonni o‘stiradi va ularni yengib o‘tish baxt hissini kuchaytiradi.